Sɛ epɛ dɛ etow sor atar bi a, odzi kan no ibͻsͻ adze a wͻdze tow adze ma ayɛ hyew kakra. Ber a osi do a ͻreyɛ hyew no, edze w'atar no bͻto bea epɛ dɛ etow no, na ebɛhyɛ ase ewͻ atar no yamu na etow ara ma hͻ no nyinara yɛ kamakama nna esi ne nsa nna atow, ewia nna atow no kͻn nna ewie.